Se yome pu ta nga lo leuro yome pume roheyo yo me kae <noise> yome kae rosi talo bale yome pu yo me momhekem yome vaurie lakulani yome ton ghum yome mom mo yo meto e leuro asiasi ma yo me me haro lo bale yome haroe nek yome to menemene a lo bale ne pisaning yome pu me viri yo mentonga yomeseni yome kiei yome ki e roning yome pu yome yam pe yomeler okay yo me gua yomeler tenimran yotanir <noise> yo tata leuro mo yo yo taharo aunga lo auscook tara ha ro aunga lo bale ausi lon aunga kaben taharo e nek tapu tauami alo ne nde o monga lo nuye yo so na mil so na kae lakulani yomo pu mo vav rii so naurur <noise> sonau rur so na kai so natanu vai lobale. Monia sona pu na nebua e talu sonan tonga na poi so na koehe sonan tonga na poi persona po e per anga manghum per sonan tonghum per sona start mone pe sona start mone po po e nobeng ausi yo mone mone toe mome tule e karun home tulo e ka tapiok motulo e muop mone poe ausi lo nghum. Monia nghum somer so na tete hobeng nobeng ausi pe monia sona yam e talu sona yam e talu pisa pe monia sona kae home sona poi auyali sona kae e tapiok sona poi auyali pe monia sona hoi, sona hoi na hohoi nghum ana pisa sona pa nobeng ausi lo ra talu sona poe auyali lo nghum yo tamlo nghum per sona mo virim <noise> napu na viri na tonga na vauri e lakulani ngkem so na urur sona ho na ho sona tonga sona poe per. <noise> tenimran per yo sona ta pu ta ler per tenimran per yo sona nir sona per sona putanga lo leuro so ha putanga lo leuro sona kae e na no ne pla mbek aning pla ngol pla sigol sigol aning sona ro pla sigol so na putanga lo leuro sona ro viso so na posie ausi lo pla sikgol per sona putanga lo leuro sona putanga lo leuro pisa sona pu vavae home o sona vavae topiok o e mao o e bunghe na vavai pisa per sona lap per sona vae muop pe ne monia so sona vae home pe monia per yo sona dun sona mam sona kil burmil sona malolo per monia sona nir per sona pum, sona putanga lo ne plave mone pu mone kolameikem mo kae talo bale loyok enima yo mone kolameikem mo kae talo bale per yo sona pu anga nghum reidi ma nghum yo ta koinanson ma nghum yotakoinanson ma ko yo mo pu ne ma moviri mo karingbulme mo mome, mo mone gomana koyu mo mom e gom ana pisa peyomone konghum ana per yo mone. Mone piti per yom kone keikei yo mo kom e roikem per yomo poe ausi lo lakulani per kem mo inhakem per pe pisan. Okay anga yomo pu moto practical aning yosona pu yota pu nama mo ro auyali vudal moro auyali vudal per yome, yome kae yome kae lakulani sona pu na vauri i nan tonga per sona nenebuai na nenebuai nenebuai e sausage pisa na nenebuai nenebuai e kakaruk e sausage e presmit pisa na poe ausi lone lakulani napoe ausi lone lakulani na per sonane, sonane, sonane <noise> sona vauri i pisa per sona poe ausi lone dakulik ne, ne, nehit anga no ne niu ne nuye anga me nie boil na boilimi pisa per na nir ena per sonane tonghum sonane poe anga ma niu sona nir ena pe sona teni sona teni per sona nir yo vae leuro meutu, meutu, meutu, meutu, meutu yo mo toi asi ber yome toi yo sona putanga lo. Leuro. Sarere nama nga yome gua nating yo sona putanga lo leuro so na to e leuro me yo sona nir, sona nir lo eigth oclock or seven oclock or six oclock time up ana sona nir sona to planti, planti, planti, planti leuro anga yosona toi koyu <noise> sona tonghum aikem sona honahonaho sona vauri e pelet sona vauri lakulani sona vauri e labuhe nga kem me inha kem aungaloi e labuhe nga kem me kem e roikem aungaloi koyu sona koni e birbir pisa pe monia per yo sona kakai per sona poe buka pe yo mo pu mo tonghum <noise> mo tonghum pisa per yosona nir sona kopi i na kopi i naper na kae tanga lo bale na kae tangalo bale na per sona nir ena per sona tonghum tai na tonghum tai ena per yosona nir per sona gua yosona gua per sona vanon kone yosona to leuro mene nima lakos e leuro birbir yotatoi enama lo leuro mene yo sona toi enima per tanie per sona mungkomia ma mkone koe leuro na yotoi birbir ma ko yo sona to mene ben ma kosona pu na kokoloi e lme sona kokoloi go mo sona kokoloi rosi kona e mao e tapiok e home. Montong mo momhe kem enama moini loyok pe monia sona pu nakae, nakae e ronako e sae ratalu sona kae ratalu na ntonga na poe na kae ratalu na ntonga na poe ena per sona nir ena per sona kae e nakae ronako e nakae e home e mao e topiok sona ntonga na poi na ntonga na poi per na stat mo toi e leuro mo yo ma natoi, natoi, natoi eleuro mo yo pisa sona nir ena sona tonghum na karing bulme na vitir mele gom na poi anga ma niu na varkir niu na pu na koi ehe na pu ta kae e talu na pu na ho na ho sona kin alo bale sona raunim bale koyu sona raunim bale pisa sona kin aunga kaben ausi lon sona toyo asi asi mo toi e rosi sona, sona, sona haro koyu sona dastim e na tetei e ronako esa e na tetei e. Lakulani koyu na tetei e lakulani na poi kaben na vauri, vauri, vauri birbir per sona poi aunga kaben <noise> na poi aunga kaben ena per yosona nir ena sona rone, sona rone menenga ne dakuluk, ne dakuluk, ne dakuluk lakulani ka be me kakae me kulik sona roye na ling e rona birbir ausi loi sona ling e rona birbir ausiloi pe sona nir per sona nir enama ma sona varkir dakulik niu pe sona pe per sona poi anga ma niu. Ok taim asi taim asi yo ta pu tanga lo leuro, yota pu tanga lo leuro per tanir ta radel ta radel, radel, radel, radel, radel, radel, radel yo ta pu tanga lo leuro ta pu tanga lo leuro per ta to he yo <noise> ta toheyo per taso kulik yo taso <noise> taso kulik burong taso kulik burong anga rara kulik burong ana ra per itin tonga per lap tumban yo va kulik mper lap tumbayo va dakulik mper dakulik enana yota va yota va nana em osem. Mper ana tintonga lap tumban dakulik ne kahe pe kahe tur ok kahe lucky mo halmayo tosiam blaloyo som buor ma em osem yotanirenana osem dakulik kahe na buor steret yo mungkone mo mung yo komun mova steret yotasone dakulik burong ana ka pilpilai kulik burong ana ka pilpilai anga lakap tema lakap te ma aunia taso yotanir ena taldong re a lungmon pe ma lungmonena siam ma barasi mo lungmon yokekeyo steret mo tanir ta mungkene alungmon alungmon per tema nou ti ta ntoso tema tena nou ti ta ntoso o teret anou nalpuyo buop devi yo buop die yo buop tita lunia toso tilalu unia ttosso steret enana em osem, tita ra pe tita sonin titava per tita sonim per tita nir enana pe tita lolong ma ke tintonga mo to mene aun lo leuro ke save anga nalpu yo nenga lo leuro mo ke tintanun lon hap ani ke ringomtom kone per tanir ena per taim anga a nou mungkemia steret ena em osem dakulik ne burong ana nir ena lisa ma manga a nana ti kolala mo nana wantem devi yo mo nalpuyo. Monge dieyom kolala mo di steret enana em osem lakap, lakap, lakap, lakap, lakap tiputa ti pu tane lakap tansoden lonsal tilakap tansoden lo nsal per tita lakap aunia tamem ma talakap aunia tame, tame, tame per tita lakap aunia tame, tame, tame, tame, tame, tame, tame, tame per tita bungim horek aunia tame per ti mungtua di mungkene burung asi ni kolala mokem aunga tamba per titanir ena tita lakap aunia tamba tita lakap tamba per burong asi na mungko mia ma mungkone komsa lakap tanun blalo barasi som buor. Ok titanir tita mil tita mungkone blalo barasi som buor enaper tita mil tita mil enana ma osem burong ana nir enana mungkomia mo mungkone kemsa mil aunia komsa mil, mil, mil kere komso tuhe mo ntanun blalo barasi son rokuk kia barasi son rokuk koyu e lalguan e delemtan ana birbir son rokuk per tita nir enana pe tita guam tita gua per tena di tintonga tenaditonga per pindia dim. Tena burong anama tin tong pidia di per mungtua dim mungkomia ma mungkone ti pultomun enama mungkone yotalala mo barasi talala mo ketik asi tanga lo burdel per kotik asina men, men tanga lo burdel per pu ra. Tura per nobuns ana nir pe muntuan komia ma mung kone kese pu kese muntua tuntua tenin mo mim mem kese muns kone yo ta bla moke pe au nia tania van radel aunia tania tana tania tania pu muntaun pe monia ti birbir tan to ya, ti birbir ta to ya ti birbir tan to ya pe tita nir ena ta mumta di komia ma kamsa lala moyo, yo sona lala mokom pe sona kim kom mo dadem per per tenan ti talong komia ma ai se bele keka mo lala morien <noise> kese lalammorien ena pe kese la moke steret ena ben ma ke mo lakap ke mo mer ena ma em osem nir ena natime anga i munge ko mo lakap steret <noise> lakap tansi steret ena na em osem pa toro nobung asi nama pu payoro nobung asi na steret buhelan pu, buhelon pu, buhelan pu steret ena na em osem ne e kom kebien <laughs> e kom kenien go nga ma hana ekom ke bien go nga ma hana ihir ena na em osem lakap au nia tan so ma, lakap au nia tanso na per kotik ana nir ena nir taron ena na lakap min aunia kap lan, lak min aunia kuplon ena em osem iaka tansi na blalon buor steret va dakulik mper ka pilapilai Totik ana robel va dakulik mper ana ma, kotik ana robel va dakulik ana steret ena lap tuna ban ni na blalon buor ena pe i nir pe muntua kaik ana komia ma kese toni min, kese min pe kese mer ena ma yo sona him kiling ke ra ben ma vantem kem yo mo vau ke <noise> yo mo vau ke steret ena ma koyu em osem inir ena tunangu long komia na turangu nin ena lakap. Kotik lakap, lakap, lakap, lakap, lakap, lakap mo pu ra lakap mung ko pu mo ra, lakap mung ko pu ma ra steret ena na em osem. Burong ana nir ve nelo ban anga ka pilpilai nir va ne loban anga ka pilpilai lakap au nia tamba ma, lakap aunia tam ba steret ena osem <noise> nir ena na kolkol ma katik ana ma. kolkol mo kotik ana steret ena em osem inir ena muntua katik anan komia ma muns kone kese lege yo aunia ma ko yo sona ntana blalol ke kinto lol ke bunho lol ke bunho lol ke na yo sona lalabuai mo yo sona uma ne ber oh ke, sona uma ber oh ke kogu. Kotik ana nir ena valong komia na gua ra rek per kotik ana nir pe mung komun menien ma ai Kese toni va yo sona toni ya ke kese mer ma se u londan ma kotik ana muntua nou komia mo. Kotik ana nir de muntun komia per inir pe mung komia ma kese hormim on yo sona hormim, kese hormin oh yo sonoi kese hormim oh yo kotikara muntua komia pe, kotik ana nir pe muns komia ma kese hormim ma koyu. Yo kamo hormim ike per monia pe toro ta pu talo del bale per taro tone toro ta golw oh dorokoyu. Taro ta na eper mene doro toro ta to dore kona toro vardie di min pe pisam. Ok <noise> long ha si nama yo ta pu ta huk, yo ta pu ta huk, yo ta pu ta robel va ne kakun to yo pu ta nobel va ne kahua lon nde yo pu ta robel va kau va lo nde pe yota, yo ta ne, yota ne yo ta ne ta no na yo ta kone nie. Em yo ta robel va ne kau va la nde pe yota hukim dakulik pe kapil pila pe yonta tonga pe yo tatong hum ntan ok ana kaka e yo ta topel yo ta te te te te e pin anoy te te te te e pin anoy pisa per yo ta nir per <noise> ta va uri hi londe ta tete e buhe loi ta tete e teke yo ausi ta nir ena ta umai ta poi tansi lo dukulik e lakula ni nga kame kakae mepur mepus ma. Lakula ninga and tob pupu au yali mtam ma tanir ena em osem yo ta nir yota gere ta ne <noise> yo gere ta mboilim i ga ta mboilim i pisa pe monia tu vitir moloi pe ta kaning bul me monia ta to kilang tatokilang pe ta vitir moloi gere ta vitir ena pe ta uma e, yo ta u. s e inion ta uma e rie rie nama pesiken e tomato mosi lon ena tanin ena ta tete. Ta tete ena ta robel va sol tansi na timsie ena ta ko pi im ta kapi i nana em ose yo ta poi pe yo ta poi ena em yota tula tula tuloi e home tanir ena ta tonghum tan va nuye na ena timsie buap yo ta tei yots ksnim kone e mpe u vaden, monia a lope ma da den e home auyali lelope, home au yalile lope na em sem yo ta in hayom tai in ha yo na ta nirta guam. Ta in haoy, ta in nayo, ta in hayo, ta in hayo pisa ta pu ta urur ta pu ta urur petan tonga, tan tonga pen nobung asi na pindia yo pe muntua yo komia i tuto peta nir peta ko no han to kon e ro han pe itin han pisa pe i suam. I guam per muns konia mene yoma mong kone kese ntoun se tam ba ne tamba lonne bale nga me bin tantamba tapu ta toma e tapu ta tome ka gelem ta toma e ka gelem pisa ta nto va pe ta sere momi ta momi vantem e gom ta momi vantem e som pisa pe ta nir ena pe. Ta kopi ng hum mo e takapie nahumme home tokopi nghumme home pisa tanir ta guam. Ta kani birbir kem ta in hakem. Kem ta in nakem pisa pe yo pu ta vauri e lakula ni ngkem ta hahano lo bale, ta haro enek ta umai lo nde ta nir taga ne lakap tansi lo bale tapu ta ki e roning. ta puta kie roning ena pe tapu talo bale tapu pe rana munta yo monie ka e teke nal pu yo mo pu mo vauri i pe ta ka e tek pe ta pu ta vauni i vauri pisa tantanga ta va muo i tan tonga ta va mua i pisa kem ta guam kem ta gua pe devi yo vantem blano yo toro ntatongam die yo mo bla no yo toro ta ntungu toro ta pindia kem. pe kam tagua pe kem pe ta suan kem ta guam. kem ta gua per da kulik ne mene nga menie steret ma kem ta to dakulik ne pukanga molon steret ma ti dun ena tin han tin han pisa petintab balem talo ball per i ti muntua e die yo koma ma mung kone yo ta laik mone mone tanga lo ne bale ngan

Inir ena lalakap iga van yo ma anas anas, i takap anas i lakap ok yo kata ringo ma yo anga mbuo asie. Yo betaga nin yo betaga mung kone anas ilakap anas ilakap mina pe yo ta lakap. Yota lakap ena pe yo ta pu. Yo ta lakap ena ta pum ne pu ning ana yo ta lakap tamba den. ta lakap tam baden steret ena. ta lakap tam ba den steret ena pe da kuluk ne mbuo na lik ko pa to va den lo manir mim be ka va tania li ko min ke mung kone domiki ling tiou va dakulik mbuo na steret lakap au na nia tania. Lakap au nia tania steret ena em osem singsing bor die yo ma. Sing sing buor die yo steret na die yo mer mona den yo mita lakap steret yo topu ta mar ao dakulik vue sina yo tago martago kasa taga mar taga kasa yo taga ma taga kasa tania li tania li tanial taniali tania il em osem pu mo yali. pu mo yali setret ena na die yo nir ena na to vaden na anga i men ma. Dan nir ena na man tama li steret ena na robel va yo steret ena tanga. tim anga ro bel vayo ena yo ta ringe robek va yo steret ena yo ta tur alo bale steret

<noise> mbuo na tin tonga. mbuo na tin tonga steret ena na em lala moyo wantem bala die yo ma. Tanir yo taro blalo die yo ta uationi ausi lo skul bek. Ta vatiou ni ausi lo skul bek ena a laka van ta laka van mbuo lakap kap lo yo. yo vuru ta lakap mbuo lakap kaplo yo ta lakap. Ta lakap takap lakap lakap yo pu ta krosim dakuluk nuye. Ta vuri lo dakulik nuye ta nir nana ta dan anga lo nuye be ti ta va pe ti ta soyo. Herek ana birbir teta umen men ma ta malasa yo vantem die yo vantem blalon ma. Tomlo yona ta likere tambali tita pu ta dun alo nuye. Ta puta dun alo nuye pe ta nir talakap ana to ya. to ya. to ya per tena yo to va pe soyom. Tena yo tu va pe so yo steret ena pe long yo komia ke ti no ma. Ko blalo die ke peta mung komia ma u blalo die yo neni lo ngol a ko <noise> e pel e nel van birbir mbuo tinie birbir ma pe ta nir ena yo ta ro blalon ena em tita nir ngo madie naun. Noma di tirpul steret ena na em tita tur tam ba den tibirbir ta tur tam ba den ena en tita nir tita stat mo rpek tita rpek ta rpek pisa tanir taro blalon ena ta rone taposie ausi lone plasi gol aning ena pe kem ta pu. Kem ta radel tame. kemta radel tam ba tamba. tamba. tamba. tamba pe ikem e va. <noise> kem e va per kem ta to ne kur ne bale non kem ta to bale non kem ta to ne kur ne bale non kem ta to po e puping he kem ta po e rona birbir ausi. Lon pe nir kem ta po ne blalon kem ta po blalom ausi na tita lil ndan. tita lil nden ena tita posie gusi tita po ndan ta posie ausi na em ta no ndan molon en kem ta sua. Kem ta gua kem ta to mndien anom pisa lo mnden kem ta tone dakulik neu pe kem ta pisa lo hap ana pe kem ta gua kem ta tone <noise> kem ta gua pe kem ta to bale pe kem ta nir pe kem ta pum kem ta pu talo bale per. Kem ta to ne kuri nga non. kem ta to kurina non per ta nir ena ta hosie taho bale per siam. Pe siam ma pe na si vadik pe kem ta pu per nana mun tua yo mone tamae. e bek toma e bek simen mo simentim ni nama pe kem ta simen im ni ta simentim ni pisa na per kem ta guam. kem ta gua per. kem ta gua per. kem ta nir ena per tunangu nir pe turangu gua vantem kem ma. Turangu gua vantem kem pe yo me so die yo pe yo me rpek. yo me so die yo pe yo merpek igo igo igo igo pe yo puta. yo puta ring. yo puta kata ringo ma yo torom min ansa delem natan koyu. Turangu nir ena per ibuop vasini long ngha si mene yo <noise> mung kone. Laik mo utor vantem yo pe inir pe ting tonga lo bale nga yo ta ler per nana nir. i tin tonga karing yo kona nana. Ke van yo koma anas inir on la kula ni on. Pe nana vanir yo pe yo ta. Ko keki ling. Timanga yo ta nir steret yo tota monkone mo va steret ta va tum lo delem ntan anga me keneng bir. Tanir ena ta rang bum pilo. ta rang bum bum pilo na pe ta ler. ta ler ena na yo. Siam sua vantem yo igo mui anga. gua vantem yo igo mui anga <noise> mui anga nana ti ta pim nana tita pi steret ena i ler delnga yo. Ler delnga yo na per i ting mung kone yo vantem bara si pesiam mung kone mo va buka na pe so die yo ma lo pso so die yo lo pso na pe ta nir ena pe tanir pe ta radel ta radel taka ben ena pe die yo lu mo yo taka ben. Ta pu talo nuye mo viri die yo lo lu mo yo taka ben mo viri. tapu talo nuye mo viri lu mo yo mo pu mo viri koyu. Tapu talo nuye ta vauri kula ni lumo yo ta mom na kem ta mboilim e home ta mboilim e mau lumo kem e pe ikemana ta mboilim i lumo kem koyu e roikeron anga yo taga momi ga koko so mo yo nema ma kem ta koni pe. La kula ni no buop tin tonga tin lakula ni han <noise> yo ta nir ena pe tunangu nir pe mun tua yo komia ma pe yo ta nir pe ta mung komia meni en ma. Kese ntoun yo sona muntu ke kese radel to un pe kese pu pe kese no ne mene rie ning tinan koyu anga ke vidi. Pe turangu nir pe mung ko mene anga don ena ma mung kone mene. <noise> Nir pe mung kone kese vanon mo ke buka kese pu mo noie mene yo. Turangu vanon vanon pe pu pe ro gip aning pu pe ro ne kuluk ne mene nga ning kaplpi lai rore tin tonga nani mene yo na pe tarangu nir ena. Mun tua yo ma. mun tua yo nga mene nga ngke nama yo ta nani mene ke ko yo ta rip ka ke yo ta ne laikim yo ta ne laikim ke kona yo ta laikim. yo ta laikim ken kona yo ta rip ka ke yo koyu. Ko ike ne devi yo nom nom nom ena ma do hat aning ena ma koyu alo mbu lo yo. Pe turangu nir ena pe guam ma. turangu gua per kem mo rien me gua kem me ler. Kem me nir kem me mom hakem ena kem me mom nakem ena kem me nahan koyu pe kem birbir ta gua kem birbir me in hakem koyu kem birbir me in hakem ena tunangu ke me gua koma ke me gua kona e vardie di ma. Horek son so yo na time mun kone yo keke yona time so yo na time so yo vantem nim ena ma. Mo masi me. la me so masi me la. Me ntonga mo lap yo me umae utor mene yo baron ni me lap tumban ti steret ma va dakuik e leoungil anga kapil pi lai me robel ma koyu. Me ro bel ale blalo di steret anga blalo di mo buor steret. Pe turangu nir ena timlo yo ma tim lo yo na talo bale pe kem ta guam. Kem ta gua pe kem ta gua nape. kem tagua kona e devi kem e die kem alo bale. Nir ena pe kem ta gua kona ike buop min ma. Ison tonga pinda yo ni utor vantem yo. Ison to va to va ison utar vantem yo koyu pe mo nia son tonga son pindiu yo pe song gua vantem yo. Song gua vantem yo per <noise> ka sa gua kasa gua pulto mun tone redel aug ka to ne ririe ngka ko yu. Ko ime vanon moyo. yo me vanom mo rien. E me vanon moyo. yo me vanon mo rien igo mui anga kem birbir ta ringo ma kem kem bir me gua mo koko so talo leuro ta nuva tanuva koyu. E me ko ene mene yo mo mom a kem. Se mung kone miki ling anga gua vantem yo pe siam mikiling anga mer ma ko yu per kem ta gua vantem kem ma.